O ia bukan a nanong yang malole no au de au ta na Bakawan no so'on pokoknya Ita dua hahaen bakawan bain losa do do na o sanga hatoli fe'ek untuk o bakawan leo te au sona tanau bakawan no o so'on te o ia bukan au nanong o yang malole.